Le wetri ɖeka mea me le na shi zi ne. Kɔshiɖa gbe kpɔa me yina ashi me me vɛ ƒle n deshi ɖa nuo, me ƒle na nu ke wo mía gbe zã le aƒe me kpɔ kplɔ n deshi ɖa nu, gaɖo mea m ƒle na nu wo gbɔ na nɔvi nye wo, o kpɔ na dzidzɔ. Ne me yi shime, me zã na ne me zã na gloa ekpo enyi kotoku atɔ̃. Ekpo me zã na glo, gba kudo mɔtsi ke me tsɔ yi kaka gbɔ kotoku ze atɔ̃. Ekpo me kplɔ n tsɔ ƒle nu sugbɔ le ashi me. Ebese ku etɔ kpo me ƒle na. Sinon n me ƒle tsimatsi ya tsimatsi ya va gble, eŋtsia nu me ƒle na tsimatsio. Me va ƒle nɛ eya le aƒe me. Nu ke wo ma gbleoa wa wo kpo me ƒle na le ashi me. Ŋke ma gle shigbe ebes shigbe sabulɛ, n mí va le kakao le shiã kpɔa o me ya gbleo. Ebese tsã n mí n mi nɔ le kaka ele shiã shiã kpɔa me ya gbleo, vɔa ne me ƒle tsimatsi ne gba kakɛ tsã eya va gble kpoe, eya gble na kpoe. Enu maoa nenea me ƒle nao kple susu be ŋgba va gbleo wa nɔ mía shí.